Fulie ilamale inda mmu nkale ntaka ntikulemu naleanga, kangi mayo weda mwachie mpaka mbayi, aho ni nimori nabachichinjibika nikia kindo kichaa niwefulue, naa ebaa, hata kuliko niliko libalenki ikalemuhula lalenjibanamu, nchila laatabalemu njila keye mutu, naye bhana cha nifurie kilenji baniani nikifurie.